أنا نحب الموسيقى الكلاسيكية برشا، <hesitation> سوا الفرنسية ولا العربية نحب برشا لغناية القديم بصراحة الاغنية الجديد ما يعجبنيش الايقاعات قوية ياسر والصوت عالي ياسر ول- برشا <hesitation> ضوضاء وبرشا تحسها داخلة بعضها برشا مهياشي متعجبكش هاكا في وزنيك وتعملك جو وترجعك لوا تالي وتشيخك لا أها نحب الكلاسيكي خير.